احنا لو هنتحدد على الترتيب والتنظيم في البيت، فانت اكده يا واد عمي محتاج وحدة تتزوجها صح، وتترتبلك بيتك وتنظمهولك وتنضفهولك كمان